كون كان بزز عليك تزرع الماكلة اللي غادي تاكل واش غادي تقدر دير داكشي او شنو غادي تزرع وكفاش غادي تزرعها؟